Ore' sia' one tu akar kuning kunemangase <hesitation> taluas ore'su wakoka, wakokang kite tera pa one, one kasiat ne. Jadi ore' sia parutanku, parutanku akar kuning te imisan akene, haa te akene akenete inumanku, jadi ya' nu ya ti <hesitation> umur mapulo lima, mehe <hesitation> pulonum. ton ya ore' mamaca kadang ore iya' mamake kacamata. munden de tu kana ya' kangan mu kunsumsi <hesitation> tu inuman itu tu akar kuning, akar kuning tu pinarutku, pinarut wu alaen akene ore' kite, ore' kite pandung wakokang kite sehat <hesitation> ikite coba, to makoto. Wakokang kite <hesitation> ore' tera no ore' lansia to te mamake kacamata te biasa te ton ore' sura ne <hesitation> meken wi nu lansia te mar tera' ne makanjo mamake kacamata te karna one kesehatan ya tinirimaku dari itu akar kuning to pinamake ku.